Nantexa yulutu kutex lolanaga xo'o martillo talenujanta nda laken duyu, nata'a c <hesitation> bla na'a tayee loku no <hesitation> ontá ñaten late naxlo nalante hí c <hesitation> nduyu.